Bú ba m ma wai aké diri mpər rí a bəg rəg sa n rəg fál dōd rī bəg nán t’əngh ʒəun-wā,-ʒəun bá daún mpər ba rəg vən – vənu ya agūn-mpər. Mpər-hūwūb sə yeí aké shúmen amma kyēn kyēn n b’eí beí gba’d bəg a mōm jēn jiri-nak bəg ba sə wú akē bəg kini, amma kyēn kyēn n beī gbād bəg, bē a ʒō yeí n rəg beī sə shə sō máng n’əgh bəg mpər-ʒəun gbāp-gbāp sō mang jiri-nagh ʒəun səyeī n rəg t’ú ake bəgkīnī, a rəg nagh pinú bá a rəg ʒəu n rəg wá khinī bəg, amma beī n beī gbad di bəg gbād gbād, vō vənu, n rəg b’p, n rəg kād wú jiri bu ba hūwūb, ba rəg sa wū marē wú ā rəg vən vənu bəg bəgk <hesitation> hūwūb ka-hn sə ké yeí bá n ʒəm n rəg wai aké diri agūn-mpər rí – mpər hūwūb sə ké yeī vō shár bəg dōd t’əngh, n san t’əngh, bəg ma rəg shad-wu shar bəg rəg o had wú shar abō yaú vəngh-ī. Bəg tak wú bəg rəg vengk, bəg rəg vəngh wō vəngk. Ayaú shár ba bəg rəg shād wō bəg ma rəg gbād nā sō-hn, n rəg kād ná wú jirí-pinú ba bəg rəg ʒəu n hō shar ba kē hō n hō rəg ʒō yeí rəg tak wú bəgkiní. Jiri-karí ba bəg rəg kād wū, a mā nəm ʒəm rē a rəg ʒəm bəg naī máng rəg sa wú a rəg ʒəm bəg naí ri jiri pinu̍ ba bəg ʒəu n kād wú jirí bəg ba sə shə. Hūwūb sə ké yeí kùrúmām yí bəg namā, nāmā a ji naī, namā a kùrúmām yī yí bəg ba rē ʒəun-ī ʒən nàmā jibə. Mpər – hūwūb sə kē yeī n’əgh ma bəg bəgk hō. Rəg ʒən-a-ʒənú namā jibə, ammá fak aʒənu hūwūb ma rəg ʒəu ba anōu dōd wú t’əngh – a ják jiri diri wú jiri-kàrí “aké ha-hn bəg yī fák k’əgh bəg namā kē-han̄ né, bəg shə né n fak k’əgh bəg vō namā jibə ba ha-hn ré, a yí shí k’ə wō né n fak vō namā jibə ba ha-hn ré? À rəg waí rəg dōd wu t’əngh ú ʒəm á n’əngh bəg bəgk hō nough-rī, a n’əngh sə ʒən-aʒənú jé á rəg sə fən bú aké bē bəg rī. Mpər ba shə, swai-ī mpər ba shə bəg sə yeī akē jibə ro, n sə yeí aké funishúmēn. Ba n má waí bəg n ʒəm jiri bəg t’əngh jirí aʒənú bəg ba rəg ʒəu ba noū. Jiri aʒəunu bəg ba san-san, aʒənú namā jinə ba a bəg rəg shar. Ba n ka-h ʒim aké dirí agūn’ mpər rí n ma waí n rəg fāk dōd rí wanh-bá daun bəgkinī bādrí məng. Mpər bá hūwūb sə ké yei a rəg sá dirī bəg bú t’u-t’u, jé á rəg waī bəgkīnī baī bá, bəg gbām rəg bād bəgkiní rí a ré yaú bá á sá bəg sə shə. N̄ má káng t’u bəg rəg k’əkhinī, n má səd vō rəg, bəg ye a bəgk rəg bād wú naī a bō bē akyə-kyəd or abō a’k’ú bē n dáng wú wūnʒá bá a nəm kō nān sá mmī ha-hn n fák dōd rí wanh ba yeí máng, bəg káng rəg shād wú abō yaú àtaú, mare wú a baí ku bəgkiní shə, a rəg waí a sō sə shə rí bəgkini wu rəg ják baí a sō sə shə rí bəgkiní wu rəg ják baí, a jak diri wú jiri-karí “n̄ sa’ ré n sá ba ha-hn ré rē? Mpər ba shə bəg sə yeī aké jibəro, kurumam yi yí swaí bəg trí, bəg sə yeí. Ń ma waí mpər ba sə shə n rəg fak dōdi aké bəgkiníí, n ka-hn ʒəm jiri bəg nəm y’amá. Sō hūwūb n rəg kād n yí :huh mpər bá hahn bəgkini ba hahn bəg yeí kùrúmām ré kō bəg fəna-fəna? N̄ má yí n yaú shə n fən, n təm vō bá ké sə shə Sō kēn rəg ya ʒō a ré pən ré yeí baí ʒəu – wām ke sa rí n má wai mpər ba á kurumān yí bəg yé asə shə trí, rəg sá mmí n rəg fak dōdrí, n rəg sha-sha-í abō yaú wanh rí. Bəgʒəun ka-hn á mpər rəg sa n rəg fak dōd rí wanh kùrúmām sə daún nān̍ shànghá ba yeuí máng. Mpər ma rəg shang – shanghá, kú ma ye ré bú-jiú jī máng-ayí ayé a rəg yá ʒō pənā, n rəg jī bujiú, a rəg jī bujiú n rəg fak dōd rí wānh jiri dōd ri bujiú akú sá dōd-dōd wānh jiri dōd ri bujia akú sá dōd, dōd shə mangh, jiri dōd jri bujiú akú sá shang-shangha. Amā kād aké funi- k’au rí, nī u kú dwak màng. N’əgh ma bəg kú shí kú ma rəg sá bəgʒəu, ku ma bəg ku̍ shí kú ma rəg sá bəgʒəu, ku ma rəg məb vō, n rəg məb é a wān rəg shangh-shangha, n rəg yəd yəd aké yiri-ʒǒí, amma waí hwain-wu ʒān t’aín-rí. Sō hūwūb n rəg dang mpər náng t’əngh n yí kaí sa rí mpər rəg wai wúí n rəg shang-shanghá rē rē? Hūwūb rəg dáng wú yí dōdrí wanh, hūwǔb rəg bād wú jiní bəg-ʒəu k’əm. N̄ ka-hn yí dáng bəg n yí bəg-mmí wuí n bāk bəg-mmaī dōdró wuí n ʒōm-ré máng bá rəg sá n rəg wai wuí n rəg shangk, shangk shangha wānh bá daún swūb-í wūn ma̍ng. Anoū wuí má swūb rəg bəg má ʒək n ʒə hwá ná pirí, birú-wánh ma shām kō-h á ré pirí, kú ma shán rəg rī nəm kha’ áń, finín wánh má yák nyé wūd wú, ammá waí, wān ké sá rī n rəg sháng-shánghā wíí ré. Wuí ʒəun rəg sə ké yeí rī gbān diri nəm wir-wir, bəg rəg wangk kú sán sán n ma beí n waí kú ku ma shangk mmí a yí-ʒōí bām, n ʒōm máng, má ʒəm a bəg ʒək bupyaú a bəg ʒək n ʒə gbān, m ma wai wui wánh má shangk. Mé shángk n ʒōm máng. Má sán-sán, n yəd t’əngh aké yi-ʒōi, nyí m nrəg ʒōmǎ. Tō, nʒəm jirí bá ashȧng-shanghá t’əngh, ń ka-hn ʒəm jirí-mpər asháng-shánghá t’əngh. Áshə bú bá nʒəm n rəg waī aké dirí mpər rí-n ka-h má waī aké dirí mpər rí rəg y’al mmī bəgkinī.